أنواع الرّز الّي بستعملا لل- بالبيت وبالأخص لكل الطّبخ: أهمّ شي عندي الرّز المصري نحن منئلّو الرّز المصري عنّا بي بلدنا هيدا منستعملو للمحاشي يعني متل الملفوف، الورق العِنِب، الكوسا، منحط بي ألبو كل هالإشيا الرّز المصري. والرّز الإيطالي نحن الرّز الإيطالي منطبخه جنب الأكل إذا عاملين كِفتى جمبو كبّاية رِز إيطالي منطبخا ومناكلا جمبُن. <noise> والرّز البسمتي منعملو للمناسف <noise> يعني متل منسف سعودي، <hesitation> ما في عِنّا نحن البسمتي هون هيدا البسمتي نحن منشتري من برّا يلّي هوّ من الهند وكتير طيّب ومنطبخه بالمناسِف. وعِنّا الرّز الأمريكاني كمان منتّكل عليه ومنستعين في للرّز الأمريكاني ومنطبخه بي عدّة طبخات عِنّا بي بلدنا، وكمان <hesitation> منرتكز عليه لإنّو كمان <noise> الرّز الأمريكاني ما بي خبّص <hesitation> ما بينتزع بالطّبخ يعني أد ما نحطلّو مي بي ضل بيشرب المي يلّي هوّ بدّو ياها وبيطلع كتير رز حبته وائفة ومن أحسن ما يكون.